Pues juëch dun manayn ko'o jue yë tyunko'o ji'im ujt's dun nyëkë mëdë ko'o tëkëy jabyë ket'spë pues nëkë mëmëbyë y a'ujtë ko'o tëkëy jabyë kët'spë.